Cara nyuci baju pakai tangan gue cerita dulu nih, cara nyuci baju pakai tangan dulu, keluarga gue tuh pake pembantu nih pake pembantu ternyata jalan usaha, babe agak doyong dikit nih kan dah, sekarang mah, gak usah pakai pembantu lagi kenapa abah udah gak kuat bayarnya gitu kan wah, kacau nih sudah nyuci baju sendiri dalam hati bisa gak gue ya gue liatin dulu nih, nyokapnya kan caranya, nih rendemin dulu gitu kan, rendemin dulu sampai berapa, sejam, dua jam ntar lu kalo mau mandi tuh sekalian katanya lu mandi, jangan mandi dulu lu cuci dulu tuh baju lu katanya gitu oh, kayak gitu tapi emang dasar gimana ya, gue biasa enak-enak gitu kan bisa santai santai gak tau kenapa itu baju di badan nih, di lemari kalo belum habis gue belum mau nyuci tuh sampe yang udah habis dulu, baru gue nyuci tapi udah. Abis gitu, kadang-kadang masih gue sisain nih buat baju dua hari misalnya. Nggak taunya, nggak taunya itu gue males nih, gue rendam tuh baju hampir berhari-hari. Gue pikir ah sabun kan, gue pikir mah wangi aja gitu kan. Sehari gue lewatin, dua hari gue lewatin, tiga hari gue lewatin. Pas empat harinya, teriak nih nyokap gue nih. Itu pakaian siapa udah bau got. Waduh mati deh, pakaian gue. Belum gue cuci-cuci, gue rendam doang saking malesnya. Atau gimana gue biasa santai gitu kan. Biasa ada pembantu, gue liat udah abis, maki maki gue emang dasar lu. bocah males, cuci yang bener katanya gitu kan. Iya dah, gue bilang gitu. Ya udah dah, cuci ya gimana. Ya harus cuci lah, udah bau got gitu. Gue pikir nih sabun ngapain jadi bau got ya ternyata. Lu makin lama di rendam pakaian lu itu, ya bukan makin wangi, makin bau got. Kenapa ya, mungkin gara-gara ada keringet di situ, ada kotoran di situ tuh. Jadinya bau, ah gue baru tahu, oh ya udah kayak gitu kan ya. Berarti gue cuma ngerendam nih paling lama-lamanya nih ya, gue ngerendam nih paling dua hari tuh. Udah tuh gue buru-buru nyuci, tapi makin kemare makin enak nih, makin enak. Sekarang gue pake mesin cuci. Tapi ada cerita nih waktu gue masih sama bini gue tuh belum punya anak tuh, bini gue dulu memang gue rasa sih dia gak pernah cuci atau gimana ya. Ya gitu, kadang-kadang gak ada rasa malas nih, makanya gue dulu nih prosesnya nih, gitu kan. Tapi dia tau kalau gue tuh udah cuci baju sendiri gitu. Kalau bini gue, mungkin pas sama gue, baju ada yang cuciin kali kan. Ya emang ngerapasah gue liat kok, kok udah ngeredemnya lama, wah ini mah pola gue yang dulu, oh berarti ini dia baru nih, baru nyuci gitu. Pira-pira gue coba malumin aja ya kan. Kadang gue bantuin juga, kadang kalau gue lagi malas ada perang dikit, gantian kayak apa kayak gitu. Ya tapi sekarang mau udah ada mesin cuci dah, alhamdulillah deh tuh. Tapi ya gak juga sih, ya tergantung juga orang ya, kadang ketemu malasnya jangan cucinya berhari-hari juga, ada tiga hari lewat, empat hari lewat ya. Tapi ya apa-apalah, yang penting di cuci.